Isambola aho gny manao bazary aloha. Da gny, matetiky gny ah vola laniko amizay matetiky mahalany eo amin'ny efatraly na eninaly eo aho isambola zay zany.